أفضل يكون عندي زر لإيقاف الزمن عشان أقدر أستغل الوقت باللحظات المهمة، أحياناً تحتاج بس شوية وقت إضافي عشان تفكر أو تستمتع بال- بلحظة معينة، وهالشي بيساعدني أعيش اللحظات بشكل افضل.